Njali ma binmegesi nɓabim bàa ma. Bingi too mo ta a jéeŋ, bigaa to yaanti ta jéeŋ ma, biga to megesi nɓabim bàa ma, ha be bingi ɓabti mo han bindan megesi hódin bàa ma.